Nadamchë je'e ëch dun nyaj pop'pyë jech nyë nyak amëxëyëp we'en chyok pakyë, nadamchë ëch xa'achpyë, jadunt's bi'i mëx jadunt's bi'i nyë myak kuwa'atëyëp jadun dun nëkx chyok pakya.